<hesitation> makanan yang meningkatkan kekuatan kayaknya emang nggak ada, makanan semua sama aje ye, yang penting makannya bener sesuai dengan lambungnya nggak kekenyangan, kayaknye kuat kuat aje, ya mungkin mungkin ya mungkin ada mungkin ada mungkin entah sayuran entah apa gitu yang bisa <hesitation> apa memperkuat tubuh paling nggak wortel buat mate itu ya, apaan tuh kalau dipikir-pikir sih kalau masalah makanan semuanya bisa buat kekuatan tubuh tergantung kite sih mengkonsumsinya kebanyakan apa kagak, iya sih bener ada tuh kalau daging mungkin buat kekuatan tubuh bisa tapi jangan banyak-banyak daging juga ntar kena darah tinggi terus ikan ikan juga bisa membuat kekuatan tubuh kita tuh ikan karena mengandung protein yang banyak dia kalau ikan, telur juga bagus tuh buat kekuatan tubuh kita tuh, telur, tahu, tempe kedelai itu bagus juga sih sebenarnya ya kacang-kacangan gitu kan cuman yang kebanyakan juga sih semua makanan tuh bisa jadi asam urat kalau kata dokter sekarang kan yang bingungnya kan zaman sekarang itu semua makanan juga ya gitu deh banyak mengandung kekuatan banyak juga yang dikuranginya.